Sy magnino aby ngah igny raha kinihanao ngah iny nahavaky lasiety igny teo fa i- aha- sy magnino aby na de sy soloanao azany fa ino mi ma mampagnamagna ansena raha sy hifampitondra karaha hoe mpiraitampo ah sy manino aby angah igny a raha sy kinihagna ngah igny fa sy hoe hoe tegna hoe fanahininao nagnano agnanjy.